Xha ka nxiersh çikullata, ka nxiersh viskotet, ka nxiersh shumë shurbise si xhilate, i dulci tek e diellj, embëlsirët tek e diellja ka i nxiersh e xha me rtë pret shumë u quantitativu cukari.